انا نفضل النو-النوم نرقد بكري ونوض بكري. علاه لانو كت-ترقد بكري يسفاد الجسم نتاعك من هذاك النوم، ذاك الرقاد، وكي تنوض بكري راك عدك سوايع كبيرة في النهار باه تقضي حوايجك، و تقضي صوالحك. <noise> <hesitation> والرقاد <hesitation> روطار والنوض روطار، هذاك يضر <hesitation> الجسد يضر الكور، وثاني ماتقدرش تقضي قاع صوالحك بارسكو الوقت مايكفيكش.